Nde mi naani un inni haala mayugo nder ndiyam goɗɗo higiraawo am waraata nder hoore am, min njanngunoo ko gooto,